<noise> Agnatin'ny herinandro raika ndraiky zaho mety <hesitation> hômagna voankazo <hesitation> raiky karazagna keo fô de <hesitation> agny ho agny amin'ny kilô raika any zegny de akondro fôna hoagniky, de legume ndraika misy telo akeo zare <hesitation> karoty <hesitation> an-tsasa kilô ô, pomme de terre ah kilô raika de poivron an-tsasa kilô koa.